Toy izao ny fomba fifandraisan'ny alika samy alika. Amin'ny alalan'ny fofona, dia eo ny amin'ny alalan'ny fivovozana an, dia eo ihany koa ny amin'ny alalan'ny fihetsika izay samy manana ny azy.